Ман то ҳол ҳеҷ гоҳ дар Таиланд набудам, вале фарҳанги он кишвар маро хеле ҷалб мекунад. Таиландро аксар вақт “кишвари табассумҳо” меноманд, зеро мардумаш оромтабиат, меҳрубон ва пурэҳтиром мебошанд. Фарҳанги Таиланд асосан ба буддизми тхеравада асос ёфтааст. Дар аксари шаҳру деҳот маъбад- маъбадҳои зебо вуҷуд доранд, ки мардум барои ибодат ва оромии рӯҳӣ ба он ҷо мераванд.